Wor malaysia wor kaban baretee kaban laftana kaban gudio manyira duftuu bokenee gan muzima boket robaa woga ades jaa boken wolinra hinkutuu boken unum robaa kaban ishian bokerea dufaa laftin hinjijiti kiles mayati won tun kulli wo ishin wot daramt kaban duftinii dub sunifu mlaysia hinkabotii.